Nu mbak ndedis, na mas kena men na yentheney parze nwi mena za nwin kol mbak na ndobli nza mbak na, este nchon mbakna, o nlo' mbak mbes men, o mbez win mbakna tyaza thi jwa'n ncha las mbak, ndobes este che nzi men za'sa ndyopxi' mbak lad mena chele nale nzo lozo mbak nke mbak karelna' <hesitation> emm- naza lamen mbak zene mbak ryomen nloke nabil ndyak xe ndyob mbak zipta lugar.